Demôkrasia agnisan'ny tsara fa izy tsy mety amintsika malagasy le izy, aleo antsika mi- zanahagna igny mbô nahi- nahavitagna raha tsara ndraiky raha nampandroso fô tsika demôkrasia antsika tsy mahazaka de aleo zany tsara le demôkrasia fa tsy mety amintsika malagasy.